Ja kui ijin xi chine xi tsjuana'an jarru xanda nima nanguiñá kui tsa jó tsa ján tiba tjib'ejñana ja fena ngata n'ñú tsjuana kui jarrúu- jarru xanda kú tanga nga nidá kui jarru xanda ijin baset'añu'an tjun xanda kú kjia tse tsikien'an ja nga si'ana ndifa'e nga ja tjixú ndifa'e nga ja be'an nga ja maxú ndifa'a kjia ijin kjen- kjendú'an ku menguiba'a'an kjia ijin tsiguis'én'na michilúu ku kjia- ku kjia baté'na kia bitju jín'e nga ja itju jin'e nguije jin'e kuajande nga ja k'ien kú ja kixu ndifa ja sjué ndifa jande ku kjia ijin fae'a nga faetsingui- fatsinguijinda'a xanda nga ja be'an nga ja ijin ma chjundijun tsja'e xanda kú kjia- kjia ijin tsinguijindani'an tsjae ja b'atsjenguindañ'a ku kjia kjendijun nguijena tsja'e nga ja kumá nga ja ijin jindiujuna nguje tsja'e kui xanda Kjia teb'étíjmaní'an tuxi tíjma tsa xu'e kú nga ja be'an nga ja kumájande nde tsitsjéña'an tsanga basénina tsanga najmíre tsja xú kú kjia kjuatsikingúña'a- kjia kuatsikingú'an kjia kua ijin ndujuu kjuakanejuní naxá b'ejúni nga tjimanejuní kui xanda kui nga ja kumá kjia nga ijin kjia bateya'a kjia b'atsjena tse'e'e b'atsjena tse'e'e b'atsjena manejúní'án nga ja jejúnina kui xanda ku kjia ijin ja basi'aní'a ja kuinchyanina tsa ijin tsa tsju minchyana tsju minchyana ijin jaxúu kjo naxa tuxi ndia tuxi sijen bitju ku nga ja kumá nga ja kichjan kui xanda ja kjia b'ajen'an kjia tebasi'aní'an ijin tebasejiní'an kuseláa minchyanina isetíi kú nga ja tjian tji'ana nga ja k'ia mare kji- kjimasué isetíi kjia tetsitsje'an jarrúu nga ja kutsjena jarrúu kjia te manejúni'an Manejuní'an ijin jarru nga ja itjungui ndifa'e jarru kuajande kú ja kuinchyajiní'an xine k'ia nga ja kjimatsuya jarru nga ja ku ja xa kji ja ye'e be'e tjen be'endána jaxu ya xuti ya óona ja ijin tsa ijin likuadora utsa tibatkue tjinminchyiya kui xuti kui jaxúu ya jaxúu ya kjo xuti tji'yu kukuinga nga ja tjianga kui najmi nga ja kutsjuya jarru kjia nde tjiminchyajíni ijin jaxu kui xuti tjiminchyajinníre jarru nga ja tjiminchyajínire jarru nga ja ki- ijin chusúnnire cucha nga- nga ja sakunire nda'e jaxúu ya xuti ya kui jarru kjia tjiminchyaginre ijin xukú ndiumí'a kjo oregano tjiminchyajinre nga ja ngúxú kuma ijin kui jarrúu kjia nde tjiminchyajíni ijin xanda kandu'e xanda nde tjiminchyajíni nguije- nguije kui chakjáan nguije kui yajóo tjiminchyajíní nga ja kixuní nga ja kichjan jarru ja kjia. kjia kuichícuajande kjia kjuani'asu niñu kjua- kjua k'eya ku ja kuichíni